يمكن أقول اني أستخدم مزيج من كل هالأشياء لمعرفة الأخبار. التليفزيون يعطيني تحديثات سريعة ومباشرة، والجريدة توفر لي تحليلات معمقة ومقالات مفصلة. أما وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تساعدني أتابع الأخبار العاجلة وأشوف آراء الناس وتعليقاتهم. كل وسيلة لها ميزاتها، وأحب أستخدمها كلها عشان أحصل على صورة شاملة للأحداث.